தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி உருது பிரஞ்சு ஜெர்மன் ஸ்பானிஷ் இத்தாலியன் ரஷ்யன் சீன மொழி ஜப்பானியன் கெமரூன் ஆரபிக் பண்டயா பெங்காலி டச்சு போர்ச்சுகீசு கன்னடம் மலையாளம் தெலுங்கு பாஸ்தோ குவியர் துருக்கிய சுவெடிஷ் உக்ரைனிய கம்போடியா வியட்நாமி நேபாளி தமிழ் மலாய் செர்மன் சோமாலி எஸ் கேலிக் ஜவானா ஹிந்துவித்தை திபெத்திய ஆபிரிகான்ஸ் ஸ்வாக் புல்காரியன் ரேஸ்தோனியன் ஹவாய் பாஸ்க் அரபிக்காரர் செசுவானி இலத்திரனியல்